Jaji hewan ero telli ko massuq ko wenni, iyanaritu burung hantu. Jaji magana burung hantu ko masuk wenni, afaqna lo sappaq anreang. Jaji ko bangsa lo sappaq anreang, ero burung hantu de, pasti jokkai makkita-kita oloq. Ko bangsana fure nakkita-kita, tappa nalupperini ero bangsana balao de- balao de ga ato <hesitation> ak- ananak manuq ede.